اذا كان على الاختيار بين زر الايقاف الزمن وزر للرجوع بالزمن، ساختار زر الايقاف الزمني. السبب في زلك لان ايقاف الزمن سيمنحني فرصة للتأمل والاسترخاء والتفكير بشكل اعمق في الامور من دون ضغوط الوقت. <hesitation> يمكنني استخدام هذه اللحظات لانجاز المهام او قراءة الكتب، او كظاء وقته مع الاصدقاء والعائلة دون الشعور الاستعجال، بينما الرجوع بالزمن قد يكون مغريا لتصحيح الاخطاء او تجربة احداس مختلفة، الا انه قد يخلق تعقيدات غير متوقعة في الحياة.